Chaꞌ na nnda̱a̱ na nncwjaaꞌñe tsꞌaⁿ cwii calowo̱ ndoꞌ nncwinomnaꞌ naquiiꞌ cwii tsꞌoom oo naquiiꞌ cwii ꞌnaⁿ yuu na ñecwjaaꞌñe juunaꞌ macaⁿnaꞌ na nntꞌuii tsꞌaⁿ cwii calawo̱ ndoꞌ nntseicwaꞌ tsꞌaⁿ martillo tsꞌom xqueⁿnaꞌ wendyeendiiꞌ na majndeii majndeii ndoꞌ xeⁿjnda̱ tꞌuiinaꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ oo ꞌnaⁿꞌñeeⁿ xjeⁿꞌñeeⁿ cweꞌ tomti ñequio na jndeii na nntseicwaꞌ tsꞌaⁿ martillo tsꞌomxqueⁿ calawo̱ꞌñeeⁿ joꞌ na nncjaaquieeꞌnaꞌ naquiiꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ oo naquiiꞌ yuu na ñecwjaaꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ.